Kan khayyaroni fi alga fi bikan ma layya mashakil hinel dabiʼa shaba alme iji ihallikan nas walla ri, walla kan akhtar bikan ma le ya mashakil hinel jaraʼim annas bi gummu be ha, bakhtar al bikan al malaiyya mashakil hinel jaraʼim hinen nas finshan al-dalak al dabiyi bijan min Allah wan nadum kan ja min Allah bigdar bigif luggan bigif lahan wa Allah bisaʼida amma hinen nas da.